لو أنا في مسابقة طبخ ايه الطبق اللي انا هقدمه وليه هيفوز، اولا اول حاجه بقراحه هتيجي في بالي اكيد ان انا هعمل مكرونة بالبشاميل لانها تحفه بصراحه، فيها كل حاجه تنفع فطار غدا عشا مقبلات اي حاجه، تنفع في كل الحالات بصراحه فيها مكرونه فيها <hesitation> فيها حاجه كدا صلصه بيضه فيها فراخ، ممكن نحط لحمة ممكن نعملها كمان بالكوسة ممكن نحط كمان جبنة ممكن <hesitation> نحط ماشروم نحط حاجات كتير اوي هي كامله متكامله كدا